﻿Amaziina agemyeezi <hesitation> eziri mumwaaka <hesitation> harimu okwokubanza, harimu okwakabiri, <hesitation> okwakashatu, okwakana, okwakataano, okwamukaaga, okwamushaanju, okwamunaana, okwamwenda, okwiikumi, okwiikumi nakumwe, hamwe nokwiikumi nebiri, emyeezi egyo, <hesitation> okwiikumi nebiri nikwe kurashembayo omumwaaka kandi nokwokubanza nokweez okwokubanza omumwaka kandi okwezi kwa mukaaga nikwe okweezi okuri ahagati yemyeezi yoona omumwaaka.